<hesitation> sakarang ye isau umi ha umi'a lo'o uka he kapan lou u ana, jadi biar na au popun au ni'a na lo'o hidup na lo'o u ana si oitimi na si a'anesi deng ma'kale yau selaku tumata la'e papa au hi'a, rarane untuk lo'ue u ana si si hidup lo'oe timina, jadi yau u sipatnya cuma hanya au ura'a wesi ye au hahu marere au weti lipia au weti lipia na lo'u na pau una a sona lo'o uana si ane tae potu lua na na lo'ue si hidup oe timina, yau selaku anao agama anao adati, jadipun harus au pikir bahwa uana oi temina re ire kalo bole na si hidup na haka yau le'e, yau u u usaha u uruau u taneiru mlama au uwa'u heseru au cipta loko uana sa'a tal boleh na upu ala hatala i tiru'e berkati lo'ue u, yau selaku. Tumata a taku tumata kuran, tumata <hesitation> lemah, <hesitation> dalam arti au ana sei na tau bole na tiru erarane na lo'ueu na ukuati na hesi lua u ana, na oi teminao na lo'o u ana si sanan oi teminao na lo uana si mosa si tuesi tampa malama tampa ramenia hulama amana si hese lo'ue si hidup, <hesitation> helu untuk lo'o yampei ama, ama an amane sa ama hidup cuma am pa'atane am weti lipia am papari am hita hata na lo'o am papari na lo'o am ma'anawa si ane dan helu sam hese mite apalawa am ire am sipaati am tue am sipaati na lo'o ama hidup ama keselamatan na talu na eseri me sau uhu au u u payayu u he'u hidup re'i na kalu bole na eweu me sararane na ei miso misohu. Han kedua helu yam peri iram hesi tanei biar olama agama le'e tapi yam inga m m em am mhese salale ma lo'o ama adatia am pa'atani pun lo'ue am adatia, am pa'atani pun am an ana sei tam si tapi pikir a ma adatia leu ama persatuan adati re me saha, yam ama yalahan le isa ama pukus me oru me mane jadi yam biar na apapun am bisa am tehe eta'm ora ehu ema olou ehu ema oleh karna mesa e nusu rarane <noise> helu sau pasuae saha kal boleh rarana rarana eseri isana i hekaru lo'ue ma itemina na boleh am anawa site inaru kedua helu yam pun am te'i inae am saka ama hamanu am saka ma hahan am saka mara tia am saka ma adatia nuhuna ehu eru olite la mahina manuai nusi harus am sakaru na eu hitemina na nalo'o kou pua wanu siha na lo'o na lasi le'e nan helu. Sa amper sama kekuatan kuati sa cuma ampa atane am mhese lo'ue a anema ihese lale malo'o ama au walea amana sae olama mane saha harus lale ma'ayaru oleh karna <hesitation> <noise> lo'o sae ite harus iti ira lo'o amane i una sa samo untuk lo'o amane mane eu iteminao biar si apu <noise> siramo alae amane tau li ehu eru ite mutuana kahianana ehu esi.